Yë të'ëts ti'i yë tyum, je nëko'o yëm të'ëts dun kuenda'adëp tyam je'e bodëp wa'atëp tët's je kolgate jadun jedun wa'atëp este we'en jedun kya kujutë në ko'o naj du ti'i pakpë tamspë tëm jë'ëx je'e jedun nëbot nëbëkëp we'en jedun oy we'en jem të'ëts i'ityë je'e yë të'ëts po'otë dun tyumbë